Ndikka mi jonnga ko mi anndi, ngam to mi jonngi ko mi anndi, ɗum welay ɗum wooɗay, ɗum hawtoto, to ɗum weli ɗum wooɗi ɗum hawtake bo, mi ñaamaay ɗum, mi nana belɗum, mi haara, nden mbo jonngol ngol torrataa yam, ngam mbo maajum ndikka mi jonnga ko mi anndi.